احب ان انا اختارو ان انا اعيش فى مركب, ليه لان انا بحب احساس الم- الماية وبحب ان انا اعيش فى الماية وبحب <hesitation> يوميا اصحى اشوف المايى ادامى دا شئ بخلينى مبسوطة ةسعيدة